To'q rang <hesitation> odatda ishonch chuqurlik va tinchlik bilan bog'lanadi bu osmon <hesitation> okean kabi katta narsalarni eslatishi mumkin professional muhitda <hesitation> ishonchlilikni <hesitation> ifodalaydi.